to rayuwa matan ɗ ai n ɗ age kaya'yusuka ngaya tami ɗ ama tam hni lauke ɗ ama mentasi tam, rayuwa matam kananka menbayya kananka menbaine kawa ditane kananka rayuwa bai, rayuwa kuwa kalau tikaka ɗ ini ne rayuwa' ɗ aya kawai ɗ uniya kalawa kalawuka baya ɗ inine kawai karayuwa bai amma in harka lawa tika n ɗ agai yar ɗ ikaya nnine na mburake n ɗ agai taimakika kaya akata iko hni lawai kawaka ba, man ɗ i na mbrake, ɗ on kanan sibaima ka ɗ amubai, n ɗ dage ile karayuwaiya lauke na morate, rayuwa ma ɗ uniya ɗ ama 'yansu kau a nga alauke kalaukebai wa ɗ i nana wuna, wa ɗ ina wunabai wa ɗ i se ɗ ai mayi lahira amma ban ɗ a ɗ uniya kam' saboka gi ɗ ai kuma mu ɗ agi mune mumayi ɗ uniyai mukali tamtau gi ɗ i man ɗ i muni kalakai ɗ on kartame ɗ a makalebai ami riwane n ɗ age 'yu anca ɗ ai ɗ ama nota nnagi man ɗ i na'yarikau n ɗ a rayuwai tam mayau tane rayuwai, in ka ɗ a. ka maya baya wahala watakau, amma n ɗ ala man ɗ i, n ɗ agai esisi e sisi, ɗ umne ɗ ai ai mune kwa kusuru ma biti gi ɗ i jan ɗ e. hma ɗ imima maakata maya aka iko ma n ɗ dage hma n ɗ age na horatum ɗ on ɗ ummu ɗ aban amubai n ɗ age yar ɗ i kaya makata maya akata iko ma n ɗ age manyatum 'yaransuka katamye n ɗ agai 'yar tunka katum, menman ɗ i forane tum n ɗ agai forenesu baran tunya ɗ umuma ina anfani kakai saboka gi ɗ ii ɗ um n ɗ age mu go ɗ aka atala burba tala burna ya ɗ ɗ a ekatum go ɗ on tau. nana halittake mutti kakau eneti kau ɗ aka ta 'yawaya 'yekau ɗ akata yawau kuma n ɗ etu yawan tike, ka n ɗ etu se kada te ɗ ika arayuwai etika si ka toka kala wa ɗ ibai kamayume kau. wa ɗ i mayaka, mesu na ɗ ubu akosu wa ɗ i kuma n ɗ agai fernisi nawa tsutameni nanni ɗ ama ka n ɗ ala ita ami, wa ɗ ikuma nni ka go ɗ iya bai wakama se ɗ a sawa bai saboka gi ɗ ai rayuwai n ɗ agai yinteka nga ka baifa saboka gi ɗ ai lauke kali ka kuma hni ɗ on lauke kalaka kuma hniya ba a ɗ ɗ ara 'yai a ɗ ɗ ara bamansa ina a ɗ ɗ u rabaiku sa ɗ awe meni ɗ onrayuwa man bai tala burba kuma ɗ um mugo ɗ akanni, nana baratika lafiya soasia jagaba ɗ i ka 'yai n ɗ ire tikau ka yai waya gi ɗ i ka ɗ amuwa bai ami nni ɗ amuwa nni bai ka ina salla kaina salla bai ma nni ɗ amusaka bai ' ami ɗ on ka ika ka iko baima wa ɗ i na 'ya nni. ka ɗ a ka ina baiku rayuwai wayaka ka tika baya wayaka ka hni bai kamen man ɗ an sa kabai saboka gi ɗ dai jaga ba ɗ akaya kama ka tingi ka yai salla ka 'yu sallai ya kamenti tentau rayuwa aiba man n ɗ agai forenise nnika arziki n ɗ agai barenika arziki kuma n ɗ agai barenika wa ɗ ata kakinan kasu, to ɗ ika kuma ka n ɗ ene se ka ɗ a kaansiba ka inabai saboka gi ɗ ii 'yaru ka mayi n ɗ agaiforu sukaya man ngwaibai Akata iko ma n ɗ age tala burba n ɗ age a'akata iko matala burba forenesika 'ya anca kica ngana wuna arziki bai ɗ an bare tikasiya manngwaibai tikasiya gi ɗ e tiasi saboka gi ɗ ai 'yoma hauri karayuna ɗ uniyaimu mayi lahira kawa ɗ uni baya mayi lahira inka ɗ a ka maya lahira baya kuwa wahala watakau ɗ ama jire gabeka n ɗ age me ɗ ama talaburba ya ɗ ɗ au halitta meni gi ɗ ai n ɗ ene kau se ka ɗ a ɗ ikau ka waraka 'yakara man ɗ i kaeni biyayya ka kina kasu to ka'yu biyayya atala burba bayye ka ina ala seka ɗ aika n ɗ arui seka ɗ a to ɗ ika ka ɗ a to ɗ ikaka ɗ afa n ɗ arui ami bai ka ɗ afa gwaram ka kinan kasu, gi ɗ ndarui ɗ ama al'a ɗ ane dama dolene mu'yaise wa ɗ i ɗ afe kau azu ɗ ike wa ɗ i kuma ɗ ama lawaka ke kakai ɗ dolene seka ikau wa ɗ i kwartuku kakai. wa ɗ i kwarsu kakaibai ɗ afene kakaya ɗ olene se ka fa ɗ takau kokala' yawwa ɗ ine gwaram haramum haramum' ɗ ama ɗ olene kuwa seka i kau ɗ ama tala burba tamusuka haram a urani ma tala burba tamusuka haramunne amma ɗ olene kama 'yai kawai lafiya ɗ ikama amma se ɗ ai katubi kamayi tuba agi tala burba kamayu tuba atala burba naya fankau n ɗ age i iko hni, saboka gi ɗ ai man ɗ a ma'yina gi ɗ ai bai kuwa masira mayata ɗ on mayata tanamiya ka e gwaram seka ɗ a ɗ ika ka maya tubabai na yinabai ɗ olene seka maya tuba agi tala burba kamayu tuba agi tala burba na 'yatikau na 'yata gam nayafa ke gam kuma nani kawai wa ɗ ata wa ɗ ata n ɗ ala wa ɗ ata 'yansikau akata ikosu. a, kata iko matala burba n ɗ age baresu horu susi ɗ umma horetum tala burba hure tum'aka ta iko hni mu mayaka sata ngabai mumayaka satau tala burba tala burba bare tika siya manngwaibai a'akata iko na'yaka wuna se ɗ ai bashin ɗ ika mayikabai amma bashin ɗ i ka mayikaya n ɗ age i iko hniya na bara ɗ an saboka gi ɗ ai tala burba baru siki ya kaba buska tika baifa sai ɗ ai fatta man ɗ i mayu meni buskusukaya sedai hauri ɗ on kaba tame ɗ a sa buska tika kagi tala burba sabarka riwa ne se ɗ ai tala burba sabarka riwane se ɗ ai tala burba bar kau ɗ on aduniya kana saka ka ɗ a kama ya baya ɗ ama ka wuna bai, kama yika kuma kawuna akata iko man ɗ age. to ɗ ama n ɗ ala ɗ ai yare 'yam n ɗ dalau zillatu baya zabe hausa akannibai ba zabu hausa akanni kana ikabai zillimini makarekareyi. ɗ umne mutumbutau sabokau gi ɗ ai imma inuiya kama 'yari 'yai. ya ნati ka bai 'yari 'yaite tala burba ilenen munkuwa lokaci ankutalata mucan wana a ngai ɗ u A'akafa iko ma n ɗ age n ɗ age shin ɗ ɗ ati mune lafiya kuma ma routa tala burba bartin lafiya maguta caca 'yan lafiya ƙala akatai iko hni ɗ omma n ɗ ane ka ma kwarta hakimi tare mune mu n ɗ detu tameda ma kwarta i ɗ efu ture mune tame ɗ a yai bayanai aka shiri 'yam, n ɗ age yar ɗ ikaya kuwa akata iko ma n ɗ age maliana tum lafiya. akata iko hni. mu mayaka foretum' in tala burba biya te tenuka n ɗ age foretum' in tala burba biya te tenuka bukataya. kowa ɗ i dama ma dama ɗ iba a akata iko ma n ɗ agai se dai mu mayi lahira. lahira kuwa lauke bai bawunate duniyayna lauke bai bawunate duniyayma lauke bai ba wunate se dai mu 'yai a ɗ ɗ ara. ba n ɗ agai bareniya biski n ɗ agai barenibai kuwa wahal watakau don ka asakarema wa ɗ a man ɗ ka yarikaka waya. dadaki kema yadda kasan dukwankoro ka yadda ka'yaibai rayuwai 'yote mu'yai addara mu'yai hauri mu'yari akata wanai mu'yai wanai mu'yaiwa ɗ i mu'yankaya n ɗ age bartum lafiya ma inase kuma n ɗ age bartum lada ma inase in halaki ma ɗ ai n ɗ agai kiya yimune ka akai mutuban tumkwa gitala burba imana miya ma dai dumma tamui. kuma n ɗ agai bartum nasara ma cikata lafiya mushin ɗ i lafi akata iko hni. tala burba akata iko hni mu ɗ afan jire n ɗ age ɗ afi jirryi immitaman riwama n ɗ age yafi mune don jire jireyi ekabaise muttan karewau dama shiri ma rayuwa ma ancai wa ɗ i mdene ka gaskiyaima se wa ɗ i rewata nni. kana naina bai saboka gidai dumi kama mucawe katum kakatum. mucawan katum ka katumya akata ikoma ndage kame wa ɗ ibaitala burba shi ɗ a timunaka ankun ltinin seda mala riya seda mun ɗ i ariyayba seda mundai'ari yaybai zamma ɗ imiti bayanai man na inasaka ta iko mandage mu ɗ imitan sikau. tala burba a shin ɗ ati mune a lafiya a'akata iko hni dan ka men man ɗ i wara ɗ i ikoma tala burba bai. a duniya ko kakai baena musuma rewa hni ne kakai bai kana kadarasu busantika natala burba fatta mandi kawa bai kuwa to hauri in kada ka haura bai kuwa wahala watabiti don kala ngwune ka ase karema wadi kana tambai kuwa saboka gidaiya Sayayankaya ladai mala mukabe ndage ami tala burba baretika ladia ami amma se tameda ka kaiƃai gale kuzan tide kuzin tamnai aka tum, tumetum men maɗi tamƃai saba gidai rayuwa ai manya 'yari aka tum, tumetum dusu kawia sadama kadumƃai dumne kawai ma 'yara gidai tamƃaifa saboka gidai kama mu 'yari mu yai bayani aka men gam duku manyatum kama kuyari akatum ndage yari akatum duku kumakwaƃai ndage minman ndage bare tuku dumima kama ku ndoka dubatam mundaka lumbfatabatawaɗi karkamatmeda giɗ kwala lumfatambaku, wayataka kuma sejam kukastumidau' kalokaci marɗi ndage nala bara tika bayayi ndagai fare takasi bayayi kawasise waya tau kayintikau kawasikau amma sewayatau kayintikau Allah sarki bamanɗi kakai ƃai ndagai na damaya talaburba se sakatise.